<hesitation> Azafady mba sao de mba afaky tagnanareo eky ty amboa ty fa misy dia hombako zay sy ela avao zash da anefa gne tagny hombako gn'agny sy hay indesa an'itoa biby toa zash, raha mety zash da tagnanao s'ela eky izy da miangavy zash ah gn'aminazy za.